മാമ്സ ബക്ശനേ ഉന്ദു ഏഥിച്സ് ഓര് നോത് ഉന്ദു ഏക്കു മസ്ത്। അപിപ്രയല് ഉന്ദു ഉന്ജി ശരിര സുസ്തിര ഹോതുര്ന പോശ്തിക। ഇക്കുന്ദു ഭുക്ക മാമ്സ തിന്പേ സരീ അവു പ്രനിഗ ഹിമ്സേ। ബലി പരിസരഹനി മാമ്സ തിന്കുന അസമ്ബസ ഇന്ദു। ബവിസവേരേ ഭുത് മാമ്സദു പോശ്തിക അമ്ശ ഇക്പുലു। അന്ദ ഏഥു ബോദു ആഥേ തിനുദ അപുന്ദു മാമ്സദു പ്രോതേഇന്। ഇപ്പുന്ദു വിതമിന് ഇപ്പുന്ദു ഇരോന് തിക്കുന്ദു അന്ഛേ। <hesitation> കേലവേരി സമ്പുര്ന ആരോഗിഅ മാമ്സ। <noise> തിനു ഇപ്പുന്ദു ഉന്ദു സമ്പ്രിദയ കേലവേരന। ആഥേ <noise> ഇപ്പുന്ദു കേലവേരന ആഥേ ഇപ്പോശി।